افضل استكشف الفضاء والمحيط لان الفضاء هي كشف لي عن مخلوقات وكواكب واجيال مختلفة انه بالنسبة للمحيط حابب اتعمق فيه واعرف اكتر لانها الكائ-الكائنات السمكية بالنسبة لي